Ai, Indonesia: Pos me figuru que arrós, verdura, pesca, especis. Comía sana i con raviosu. Güenu, essu sedría antañu. Ogañu, por mó del mundialeu pos quiciás que los indonesius ya comin pizza i aburguesas. Lo que de seguru no comin es guarru porque sonin mossulmanis. Creu qu'es el país del mundu ondi más mossulmanis ain.